Au Upuku, gena magulina a gia vanagiao, gena kala kolemara, ia gena nama e, gena ve kapa ruga, magulirana, au e va ririwakuo, e maguli pana maguli agia, ia gena kalakala kolemara, rekeara ai au apiria, kara a apiarao pe magulina regearai, a maguliagi kaoana. Gena, mari kolemarai, gena ugamagi kilara kaara, auna ma ama va maguli wairana, erage aonai, inainai oh mari ai pa palai. Ia, au, kei vagi aonai, au e va gevokuo, na, ia gena ulamagi au geku ai e ro e miana, a mamilagiana, ia gena maguli, auna a ugamagiana, au a ririwana ia veaina pana maguli gena kalai, ia e inagulu wai gena inagulu ka ai au va keona, ia vanugai maguli wai. Vanuga magulina maki e <noise> porogia wai, veainai, au maki wa veaina pana maguli a kilana, ia gena rigo e rage aorai, ia genai ve nugagirage kamu vagi e mia wai, nama e rakava, ia e kwara wai vea, gena inagulu e kala wai vea, lewana ia ai rori rori auna, Velekou e nugagi ragea wai. Ia gena maguli kolemarana, au e va ririwakuo, au ewagumuna maki ia veaina pana maguli, naina, na, maguli rageara, ge irau irau na pe, kole marai au a kolema kauna. Pe, magulina aonai, au, kapu, kapu irauna a aluna kapu polu ai a aluna, ne aoku e ve kwalavina, wo maguli, pana api vanagia au geku ai, au maki vanugai pana waikule ia gena inagulu e kalao, gena inaina, gena ugamagi ve va gevorao aura. Auna pana kalaria, aunilimalima wo eva kavarao, aunilimalima wo vagina ge ripao, ia gena maguli kolemarai, ia gena kala kolemarai, pene veamai ia nauna maparara ge magulio, e gia aovao, veainai, au maki wa veaina pana maguli, ia gena, ripa aoneka auna pana apia, veaoleara, kilara, magulira, auna a kalagirana, a ve aoleaagirana, wau, au ano polu ai a magulina, a vai aukana, ia gena kala kolemara auna pana kalagira, ia e maguli wai aonai, vanugai, kepi kamuvagi ai e wala wai, kepi kamura ge wala wai aonai iana, wa rova, e au kaua wai, wa kepi maparana, e va nama nama wai e va keikei alia wai, na au no wo ve gia vanagia giao ia genai. Auna pana api kwara vagia naiwao, gena kala kolemara kaara auna a apirao, a kalagirana, kaara aikina, ia, gena inagulu aonai, ia ripa, aokenka auna, ve veni auna ve ulamagi auna, lewana, kupa, o lewana agi aonai ia nauna maparana, maparara iana e gia aora wai, e kala naka nakara wai, nakara e aora wai, geria ririwa keira kamura, meki e kalara wai, ia gena, veva ripa, e gena veaoleana, ia nauna wovagi makina mage rawalio. Au Upu, e Upuna, au aririwana ia gena maguli kolemara, nama iwa, au e veiligakuna, pana maguli ao maguli ao, ia gena ia agena kapurai, laka laka e lakagiao, pe auna maki mapana lakagia.